Fianakaviako aloha langues roa gny tena miasa. Tsy ino zay fa gny fiteny gasy vo gny fiteny frantsay. Ah da misy, ah misy fahatelony avao koa, gn'anglisy. Fa anglisy zaho raiky avao gny miteny anazy, fa gny gasy vo gny frantsay ah izy dimy angamba, dimy amy fianakaviako reo mahay mizaka soa anizay aby.